arroz blang c̲h̲ixkwaꞌ kon kald, kald ngid xiu arroz blang lo kald ngid, arroz blang xc̲h̲ixkwaꞌ c̲h̲owgama kon mol, arroz blang xc̲h̲ixkwaꞌ xc̲h̲oꞌb kwa biꞌl, arroz blang sc̲h̲ixkwaꞌ xc̲h̲oꞌb nup kwa este sop dele bekwaꞌn xc̲h̲ixkwaꞌ c̲h̲owma, lëꞌ arroz nixnëna xc̲h̲ixkwaꞌ xc̲h̲oꞌb kwa ensalada, arroz nixnë xc̲h̲ixkwaꞌ xc̲h̲oꞌb kwa esto- estofado guꞌn blanko, este arroz rojo xc̲h̲ixkwaꞌ xc̲h̲oꞌb kwa ensalada guꞌn ngid, arroz rojo xc̲h̲oꞌb kwa, arroz nixnë xc̲h̲oꞌb kwa guꞌn nup x̱iꞌbgiꞌn gu guꞌn x̱oꞌbgiꞌn dele ba x̱oꞌbgiꞌn c̲h̲owma xka xc̲h̲ixkwaꞌ arroz nixnë.